المسافة اللي اقدر أمشيها في يوم واحد تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس والأرضية ولياقتي البدنية بشكل عام <hesitation> إذا كنت في حالة جيدة يقدر أمشي حوالي خمستاشر إلى عشرين كيلو متر في اليوم لكن إن كان اليوم طويل ومليان نشاطات ممكن أكتفي بعشرة كيلو مترات المشي مفيد للصحة بس إنه <hesitation> المسافة مهمة إنها تخلي كيف الوقت ممتع ولا لا